Benki ni zengo ambado bahifadhi heya. Watu wakanaheza wadoa waenda kuika benki. Kwahiyo benki ina faida sana kwaajili yetu sisi wakulima, wafanyakazi, wote kiya mtu akiba yakwe aenda kuitia benki.